Ꞌnaⁿ na cachi na cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ na quilañꞌoomndyena naquiiꞌ tsjoom suljaaꞌ joꞌ niom chaꞌ na ta̱ calawo, cameinom, ta̱ candyaꞌ ndoꞌ ntꞌomcheⁿ nnom na cachi ndoꞌ ñequio lꞌa jeꞌ ja wajnaⁿꞌa tsꞌacachi, tsꞌatcaaⁿ tsꞌa wajillo, tsꞌa pulla, tsꞌa morron cwilue nnꞌaⁿ tsꞌa na candyaꞌ ndoꞌ tsꞌa na ticandyaꞌ na lꞌatcaaⁿ.